Custa si al e gia 'na dumanda ën po pi dificila. Perdono si al e giüst, al e giüst che ün a deva perduné ün'autra persun-a però a volte, a volta a da da pensé a perduné 'na persun-a perché magari la persun-a al e nen al e nen cume vurìe ti e a piarìa turna ën fir cum a fazìa 'na volta